जा हौं पैलेट होला और में तूफ़ान मुँज। हवाई जहाज उडाणो। ता जो हमारे यात्री हाले ता आऊं तिनुक। धरेया देंदा कि टेंशन नू लाय। तुमुक पौह नई दें दै तुमारे डरके।